Ah bayin ngrim kueo juguwi ngrim jigui ngrim ma ece jugu di higai kettani gejuge, gejuge nun asaliyen kelle ki jugun num addin nga dan kelli gujuga num garibun lu bitinai ayu dairi acal diy, kettene guyige ri num ashi gen nga yo kala higai yo hagai yo kala adin ni cul buyo mujugu kette ngam ro, ngrim ge wukula fonge jugudan ro damu no mu jugu nou ga – damuno halla dabua con ngo guyugu num ashi furrai lugu wanai yen ngelai yo, njigai yo lugu abbiga kal kal yu kamjilama yu amma ngelan wani ngrimma acal adin, acal adin ngadan na muhilun ma acal adimma ngela, karri acal addimmari. ga aworri acal asaliyen asalin yu mego ngela mego daraja yen yo yu nge ga mego darajan mego abjai yo dan ngo die kin endimion mani gujigu ju geri num acal dioco kin kakkun kiuco kelle ngo. Karram de yo yuri kuru dau nga wan di nge lagango num ashire mun ashi gace ngrimu garu gayu narugogu num ashiy ya kanyo niji jereron dur ngenaa ya nige lugu ngena mego moiye hadan nun bulattinge niji yanann bileingo yol yikaga ye de abie ri, di ye nge adange na lugunge janmero lugu ngariboi yu ro nan lugu jahil jau nge nun amana gau yo die yo a h wal manrowa gecalau ngrom maro muje kino mujugu ngrim adinma hin kimani dango yo die ngelan ge aculja au nga dan go lamba lamba kette en nge lamba kette die fougan jugenge, wujugu nga dan nge wani wujugundan karri hal kattai yon nda jugu kette nge meniri dan wujuge nge acal asali en mego kangan ngelai yon yu rasidan dai ye geri tai ngrim higai geri wu fodan ngrim higai mari gundu jejan ngu wol ngiri admma karande wukul bgrim karibu acal liman dairan al lam yu ngrim acci accigo dadeyugo. Njəgago kimeyo dai yilam acigo kam jilama yo yo yo die acalbu yo dan nu go dan lugumu lagen danmo lugu nge kaduwon ngrim acciyo dauwa ngeri raa yin ngai nge ga mucibuno ngrim nge adinna ngrim nge adin na kimani nawun nga netil waltai go tarbia namo gecal adinwo kadeboi nge kimani ndandi nge hall yo a an gede cidaiyo au nge cedegudo efege man no jai nge nan kimani ngodo geɗo kimani nunu njarnayu kimani nunu e die yo her nge yo yo denge ngrim wani wudo cibu ngrim adinna fat gudo naji nai yange cibuno ngrim kunginama gede, naji yari mucibuno acari karran nga walman ne ecibuno ngrim adin wo kuru muguguno nge wani yo mun iyiligon yedena nge na ydenan ngen ecilbu gumu yedena ramma gujige kal kalri kimani nagugo ya adin ma kal kal ya na lugu muhilumma dai na lugu muhi lumma nga dai yinge mu cibuno ngrim ma adin ro kumani nai najiyyaro hindi munwo kokari yen hin kimani najuwon ge nge dai mu man adiru naburro kimani nauro nge dai dunie ngetuno nge layrawo nge nawi junya her ra nge nawi ra ga mattin nge gukul nge anugo kila guyo yu dai yo. Ngrim nge acal adin ngan kalmai ganl her rawo cilbu ngrim nge acigo dai wo yo dai dai ngo nge wucego gal cilbuno yi gede ciji re galanno die finani fado tarbi burun ra larbiya lugu kimikinui ya ri hauyan asaliyo ngela ben mun noy au kuru dagaramma wo do gal gujugi mai gemumanu ji gaji gai nge ice gaji gai gece indaracon nge yuron tilan kuran kole yu au au nga alliya g gele ge cauyu gange natal gu dai njilan nge la ga darre yijan dai ri dai ece muyuguno ngrim ma nge nijino ngrim nge adinna yinan din nge – dan kimani alligan kimani nacilbuwan na nindi gala cibuno ngrim di adinna dai gudo manno adinna kak kal go die, mucibuno mujige ngrimma manno kulasin nge funadau adinna finadan adinna dange ngrimma ge anan ge kakkade ngamma yu munga mucibono ngrom ma adinna wo ngrim adinna ital lowo dibel na howai do ecal ilnu hai da wuro kimani tal yu dibil hemo. Kimani nin nagoi nge zunya ya herrange mucibuno ngrim herra ngrim adinna ngrim adinna na towon nge affidugo niji kal kal wella guden naji angalla – dan wan towa kal lenge gecal yu gecalle gudo cha ajinge gecal ogudo wajire ngan nicilbu nao angal gagu henai a fado dimano diy nakal gabulo do yau ngu do inde maigida chanduo fau wo cai dai itai ngabougudo dai gabau naji alliro gecar ngrim adinna nan halanga manno afigudo nicilbuno ngrim adinna ngrimma naka kira yen akulge dabba nge niga sai de nigal nge gabonge gecar ra fado fada yen nga diy ngela nicega gallau wellamma yegeramma kira gede – yo ge lugu ajun nge aji dan woco hin darajan nge hogo, aji fudunge bitinai yo manai yukul nge amun ga amun din fidinge yukul ga yukul ngra na apahge nal ajinge nal funu wuiango do denai con nge yen gecalai darajan darajo yo adara ga mujunu ngrim ge nutuno ngrim adinna gede yawuinoyen gan yen yamu di yai ngadan yo affa ngadui dan yen ikegeno, gekano adirno ngənayen halla kwade cillin man ma nga go halayen gemage hala kwadiyen kai jai ri hala kwade wolai masidi, masidi acula karayen wali naji dan. Jugunge nel fodo yimidanja halla niji fodo kimani nandi nge ga yo a car re yo ga mu kenno yageramma adin kin adin no nge namuro ganga ceniga kuru gal nge gecubu waajiguo gar gutannai nge halla waaji wo naji dabu mal lun mayo naji dabu bidia acula naji dabu di nanja acul ga ajim gayu ubandi tin adinja nge namu ro gekadi adimaa fado do dai gakema kan gai nabudo gan kiraga gal gujingi kiraga mal lumma ngo fudugu macini go yo yu fudo adin gedi fodo adimma hugoi yo ngrim ma jaini kalamu lugu kda ndot to gudo yo yummu jai nga ngrim fodo rolin ge re har nun kime mu najiri jolinmu dinini nasi a ngenai ngenaini bar nayyunge nayyu fodo kida yu ga nayu fodo. Adin acula fodan ge ngela halladabun ngaco gudo cinai ikegenai co maney hin diyyaco hin ni run tarbia hinjar nan tigaro hinja yigai i yo yumingi fudi dingi manai dan di tinaiya fadowo de maro dal ya yengi fudu lo gai yen dan yen nan wul yeri yen acadanino abi yen yo adan ga mucibuno ngrin adinna ngrim adinn nwodo cemige wukeni manei do nice nice kurondo ecal dan amana ngagua a mana gagua kan ecalai ngela, gecalai ngelange kimani nujukwa, nujukwa au durumiyan wellagu ngrim nayen ngekee tarbiya yen mu num mo ngrim her ra ge.